Mampiavaka- tortue ndraiky e, <hesitation> igny le karofany beny igny. Igny zegny trano- karazany hoe tragno agnanjy zegny e tsy miala ananjy, miarka anjy ekeny fôagn. De avake zegny izy e, kôf misy raha mahazo ananjy izy afaka misitriky agnatin'igny- trano boegny igny. De raha mampiavka ananjy kôo izy mandeh miada, tegna miadagne tsy tetra. De farany kôo izy igny ozy ny olo kara fanafody zegny, fanafody asthme zegny ony izy koa mifofompofona agnanjy.